هو ا خويا الناس تقدر تاتر على المصير تاعها بافعالها ماهوش نقعد نهار كامل ونخلي كلش للقدر لالا انا نتحرك وندير و <hesitation> يعني بش نقدر ناتر ايجابيا على القدر والمصير بيي